في يوم فيه طفل لقي باب غريب في أوضته مكنش موجود قبل كدا، فلما فتحه لقي عالم مليان ألعاب أمال تتحرك فواحدة من الألعاب دي قالتله: أخيرا جيت إحنا محتاجينك تنقذ العالم بتاعنا، ومن هنا بدأت مغامراته مكنش يحلم بيها خالص في حياته.